Oziq-oqat va ichimliklar og'iz bo'shligiga kirganda turli xil fermentlar bilan ishlov beriladi, yaʼni oksil uglevod va yog'lar oddiy shaklga o'tadi. Bu jarayon esa fermentatsiya deb ataladi.